Séé baá fɔkɔ na vanɔɔ? Bʋná, biti karɩ tá bʋmɛ bɔɔ. Bʋrʋ tá bɔɔ wáana maamáátchi bʋnámɛ bɔɔ. Ŋñgɛ kpáanʋ, bɩɩ kpáanʋsɛ sɩɩlɛɛ yáa, ññgɛ kpokiti, ka lú lɩmɔ, barɩ wɛná gnɩŋkpʋŋɛ, barɩ wɛná bʋ sorókotisɛ, barɩ wɛná bʋ gɔŋgɔŋsɛ. Ñ lúwá lɩmɔ lɔ bʋ vʋʋ lɔ ŋ dʋ sorókotimɛ abéé ŋ gɔŋgɔŋ abéé ŋ gnɩŋkpɔɔmɛ. Ññ fi lɩmɔ ka dʋ kpáanʋmɛ kalɛ fɔɔkɔ, fɔɔkɔ kɔɔ baa fɔkɔwa na. Ññ ku kpɩnaná ka bɩrɩ kpáanʋmɛ lɩmɔmɛ, ññ yele bʋ fʋsɩ lɩmɔ, ññ mɔsɩ fɔɔkɔ, ŋñ gɩrɩ ŋñ gɩrɩ bʋká bʋʋ pʋkʋtɩ. Bʋká ná tɩtɩŋɛ, ŋñ gɩrɩ bɩ na va ññ mɔsɩ vanɩŋɛ, ka dɔkʋ bɩ na vanɩŋɛ ka dɔkʋ bɩ na vanɩŋɛ, ñ dɔkʋ lɩlɛ na dzeélɔ dɔkʋ lɩlɛ na dzeélɔ, ka gɩrɩgɩrɩgɩrɩ bʋká bʋʋ pʋkʋtɩ, bʋká biñtoó lɩ. Bɩɩ bʋyɛ kpɩnaná bɔɔ wáana biñto abéé bʋ vʋ kumbaáyáa, bʋlɔmɔ nukutitɔɔ talábɩ kóo dzɛ. Ññ dʋ bɩ kpáanʋmɛ ka mɔsɩ vanɩŋɛ tʋʋlɛ tʋ ka gnɩkɩ bɩ bʋká ŋñ nukuti ŋñ nukuti ŋñ fukuti bɩ. Kpátá gɛ ŋsɩbɔɔ. Akúwá, ŋsɩbɔɔ baa yáa akúwá gnimo. Bɩɩ bɔɔ baá ŋalá kúlikúli, baá nukuti akúwá mʋtɔ mɔɔ, ññ báásɩ ka nukuti bɩ léle-léle, bʋʋ lɩ léle, mɩnɛɛ dá dzɩñŋsɩ baá fɔkɔ na vanɔɔdzɛ. Mɩnɩsɩɩ bʋ kɔñ kaa yɛ yofó yɛtɔ, bʋ kɔñ kaa yɛ, kpátákʋsɛ sɩrɩ lɩɩ, sɩ baá dʋ bɩ kpáanʋmɛ, ññ mɔsɩ kpɩnaná bʋká ŋñ gɩrɩ na bʋlɔ. Bʋná feé-feé mɔ, dɩkɔrɛ fɔkɔtɔɔdzɛ. Kɔkɔtɔ tɔɔ dáá dzɩñŋá sɩ baá fɔkɔ na vanɔɔdzɛ. Vanɔɔ tɩɩtɩŋɛɛ ŋñ fɔkɔ na. Ññ gɩrɩ kpɩnaná bʋ lɩ léle tchakɩ-tchakɩ- tchakɩ ŋ tɩtɩŋɛ ŋ lékireé fɛ sɩŋmɩɩ má fɔkɔ kpɩnaná bʋlɩɩ. Kaná dáa fɔkɔwa, baá dʋ fɛnɩ baá fɔkɔ, báá ká fɛnɩ sɩ ñ tɛŋsɩ. Báá tɔŋ báá wʋlɩ nɩ sɩ yɛ ŋñ nukuti ŋsɩmɔɔ, yɛ ŋñ gɩrɩ ŋsɩmɔɔ vanɩŋɛ tʋʋlɛ bʋ sʋrʋ, yɛ ŋñ gɩrɩ léle-léle. Mɩnɛɛ ba ɖoli dáá dzɛ. Bʋtɛɛ faádze yofó hɔɔɔŋ-hɔɔɔŋsɛɛ lɩyá sɩ bɩɩ ŋ hɔkpɩnaná yɛ biñto sɩ maá laná hɔɔɔŋ-hɔɔɔŋmɛ na bá fɔkɔ fɛmɛ. Tɔɔ kʋŋdzɛ éé.